Tekuyanta kanuin c <hesitation> uana na kuxhi caso ana kuxhi koxo'o, xhikova'a anuxo teku ya'á, nuñu xu'a xuun kuinian nda kuinian xhiyii, ikuexhichi xhinakai, takalinu ñoxoa'a te kuy un yuku ohá, nakunevaxo yee no va nuxu'a ñaña ini xhina'á nakoxo anan, nalakexo no yu'a x <hesitation> va'a.